مفاتيحي طبعاً، لان مفاتيحي اقدر <hesitation> أطلع منها أكثر من نسخة، أما هاتفك المحمول إذا راح <hesitation> الله يرحمه، ما تقدر ترجعه، <hesitation> يعني أما المفاتيح سهل جداً نك تطلع نسخة جديدة للمفاتتيح، وموظوعك انحل، أما الجوال إذا انسرق، لسه بتروح تطلع جوال جديد، وتجيب جوال جديد، وت- مصاريف اكثر بكثير يعني.